हां, जानवर भी इंसान की तरह भावनाएँ महसूस कर सकदन। कई शोधां मा यो पायो ग्यो च कि कई जानवर, जैंत कि कुत्ता, हाथी, डॉल्फिन और बंदर, खुशी, दुःख, डर, और प्यार जैंसी भावनाएँ महसूस करदन। कुत्ता अपने मालिक की ओर बहुत लगाव रखदन और जब मालिक दुःखी हो या खुश हो, तो यो भी उई भावना महसूस करदन। हाथी दुःखी होण मा आँसू तक बगाणदा और उन्की याददाश्त इतनी मजबूत च कि वो अपने साथी का निधन का बाद कई दिन तक दुःखी रहणा।